Sunnu jamiyan dido wa atukita voli degoddo ko bo sanyo, ko holoni, kanjon aku nama akurumari basira so say wa anukita voli degoddo ko bo tokita nabiya adama volo ata